Ah raha ohatra hoe zah le tratra mpamos- nahatratrana mpamosavy navadikinazy kiva de raha ataoko mba ampafatatry ny havako hoe zah hoa niova kiva io de arahiko foagna longany zegny tany misy anjareo na ohatra hoe mi-wawa zah raha ohatra sy esan-drareo loha de taritiko zareo roitiko si roitiko amin'ny nifiko i lambanjareo iny na ziponjareo indaonko aminy le mpagnano ody rasy le ma- namadika anah kiva iny.